Za ndraiky mazàgna matory amin'ny aligny e adiny valo akeke za mandry e, <hesitation> manomboko amin'ny <noise> sivy ake za mandry avy eo amin'ny dimy maraina za mifôha de ny tegna tokony mandry zany tokony eo amin'ny adiny fito na adiny valo ake zany mety.